Egäsugunõ pekritüü om pall'o keerolidsõmb. Selle et ku sul om <hesitation> niiskõ keskkund, sis kuis sa sääl jahhu hoiat? Jahu lätt jo niiskõs, lätt hallitama, lätt tükki. Nii et <hesitation> sääne egäsugunõ pekritüü om kimmähe pall'o keerolidsõmb.